Igga to mi fu- igga to mi fuɗɗita mi ɗaanoo, mi nyaama mi haara, ngam mo nyaamaayi fuu hisataa maayde, mo ɗaanaaki boo ɗum wi'aayi maayay, siya ɗaanaaki diɓɓataako maayde, weelo boo ta a nyaamaayi, too doole ɓanndu maa ɗelmay, doole a maayay.